<hesitation> Ia, <hesitation> bilidôzera zen̈y ten̈a ny iasan̈a amy resaka tanimbary. Ia, io zen̈y ten̈a ny araiky ten̈a ny tanimbary fo zen̈y ten̈a mikoragna amy bilidôzera. <hesitation> Maromaro zen̈y asa mety ataony ma- man̈amboatra tany miasa tany. Aviô zen̈y asa maherihery tsy vitan'ny olombelon̈o zen̈y afaka ataony zen̈y jiàby.